मुक्ता विद्धूत छे, वो करने से आपका खानों बने सकाँ। कसो जैसे कोई धर्म है, पूछी ले कसो खानों बने दौई। बैणी है, भाभी है, मम्मी है, काकी है, दादी है। पूछी ले कसो खानों बने सकाँ। यूट्यूब पर देख सके। घर वालों कण अच्छों से अच्छों कहना बना सकें। केई बिकी जगह उन्हे बनवाना से। कोई के पूछी लो।